Riyalii neenu yowoo likey indaa naanu kaynugu nuujee ti, riyaliinu tiŋu nambaytaanu bee met yowoo gindataani, riyalii tiŋgu nambay lutok met tukunun kaa n̰ataani, riyaliinugu nambaynu met maajuk laakaa tiyaabaa nugu dikuntan, riyalii kan ti tiyaabaa nugu kaa drakteeti, riyaalii waŋ kan ta lutok giday kaa trakan n̰ateeti, enjii ta giday kaa, suŋoo ta giday kaa, esee ta giday kaa, gambarik ta giday kaa, taŋ ta ndiitee giday kaa, lutok yak riyalii nambay dukontek kay. Tirmbil ta drak tee giday kaa, berk ta drak tee giday kaa, edik ta drak tee giday kaa, ndrekee ta draktee giday kaa, baraa ta drak tee giday kaa dum riyalii kan ta drak teeti. Maan̰ii taŋ naa nun kaa, riyalii nambaynu met drak tan, kuro gu kaa jaraagu kaa, tuuriyagu kaa. Manjal gu kaa, usoo taa kaa, chitak taakaa, kikii ta driitee giday kaa gaŋgaŋ taa kaa aasuŋun riyalii kan ta draktee ti. Litetee ti giday kaa riyalii nambaynu met maan̰ii yitii naanugu trakan yitetan, riyalii kan ta jaraa sugoo ta giday kaa, karak ta giday kaa, dur ta giday kaa, koorok ta giday kaa, tiŋ kan ti drak tee ti. Abilaa kaa, tundak kaa, ofoo kaa, erii kaa, erjikek kaa, dum riyalii nen ta drak tee ti. Annaa taka riyalii waŋ neenu yowoo nun liteteeti. Likey indaanaa yowoo nugu dukon tee ti riyalii nee nu. Riyalii nambaynu yowoo netan lutok yowok ta trakan n̰atee giday kaa riyaleyek kan ti, weyiŋ mandakal ta giday kaa riyalayek kan ta drak tee ti, n̰uk ta giday kaa, oŋorŋoochok ta giday kaa. Mun̰ik ta giday kaa, aasuŋun lutogu dum riyalaayek kan ti drak tee ti. Annaa taa waŋ riylaayegu tii an yowoo nu nuujegu ti. Sarik ta giday kaa, oŋorŋoochok ta giday kaa kolik ta giday kaa, tasik ta trakan dabaa zuŋtee giday kaa, riyalii lolii kan ti. Annaa waŋ, riyalin tiŋ indaa yowoo nugu kaynugu nuujeeti. Haa riyalii nu tiŋ jaa n̰e wujaa kaynugu likey indaa naa yowoo nugu tuujaanda, riyalii nugu nee taanu kolii neneenu wireteeti, weyiŋ mii kaanak guyoonu, riyalin «hesitation» kidii riyalii naa jalan ndrep gagay kaa tuŋunin liitee ti, beejaa mbuytee ti, annaa taa waŋ riyalii nu wujaa tiŋ yowoo nu kay nugu tuujaandi, tiŋ naa jalan ta kaynu ndowlee, le dowlee keyi jaalaa tenen wisi. Riyalii waŋ tiŋ nimiree tan, kay kan ndadakalaka kay sire osurtuu naa jalan kaa sire, taŋtuu naa jalan kaa sire. Tirmbilii kelee jalan kaa sire yowoo ke netan likey indaa naa kay kan, riyaliinu tiŋ nimirey tan, neenu kay nun ner drep ta ndanaŋtee ti, kay neneenugu luŋuteeti, erfikek nenegu kaa luŋutee ti, kaŋ miigin ner kullak an tindaa kaa nambay sun tiigu itaram zitan, riyaliinu tiŋ neenu weyiŋ taŋ nak nenegu ticheytee tidaynu doolee lee, doolee naŋaka aafee kiraa ticheytee ti, maaguk ti taa kaa gun naa ilaj nugu gidiyandaanu riyalii niyek kan naa neenu drep naŋaka aafee tukunoka nunjinin nar tee ti, neenu. Hedimee niin̰andaa yak jaa riyalii mbuujeenu n̰ilii nun ner, hedimee niyek kan niin̰ee riyalii tene mbujeen jaa lolii tiigunu herti, riyalii loliii mbujee tiigununu riyalii tiŋ kan nefis neneenugu drufontee ti, riyalii tiŋ kan lutoo gidaynugu dumnan drak tee ti, hedimee ŋan̰andaa niin̰ee yak jaa eyegu tam turŋoonu riyalii lolii dukostee naa ta mii kaa hedim zire, riyalii lolii melee tiigununu, hedimee yak jaa ŋan nin̰aandaa riyalii n̰ilii mbuujee tiŋ ner niyek kan her ti. N̰ee niyek kan her ta, riyalii tiŋ kan lutok yak giday ke drak taandak kay, iichek nenegu yowok tiyoka matta ziretee ti, kay nenee kay taŋ naa kan, ahal nu kan dumnan lutok giday yak drak tandak kay timil ta giday kaa, beer nir ta giday kaa, dildilak n̰ilik ta giday kaa gidaygu dum drak.